काली मिर्ची पीसने वाली <hesitation> मसीन से जो काली मिर्ची पीसी जायेज वो चोटी-चोटी बारीक चूर्ण में बदली जायेज। वो उपयोगी होईज जब काली मिर्ची का दाना मशीन में डाले, तो वो अंदर वाली धातु या सिरेमिक का जो बलेड रहे। उका-उका बीच में दबाव पड़ेज, जब फिर मशीन ज़्यादा घुमेजाये, तो वो काली मिर्ची का चोटी टुकडा रहेज, वो ज़्यादा पीसेजाएज। और मसालो ज़्यादा बारीख होजाएज, और यदी मशीन कम घुमेजाएज, तो काली मिर्ची का टुकडा थोड़ा कम पीसेज, वो मोटा-मोटा पीसेज, यह प्रक्रिया बार-बार करें। तो काली मिर्ची अच्छी तरह से पीसेजाएज, और उकी खुश्बू बरकरार रहे, ता जीब तगाली मिर्ची पीसेज, तो उकी खुश्बू खुब स्वाथ देज।